أنا أحب الراب، <hesitation> الراب أحس أنو يعنى چديد مفعم كدا بالحيوية مليان بال <hesitation> بالكلمات مليان بالچمل، أ فيه تحدي ممكن واحد مثلا يتكلم عن واحد آخر أو رابر يتكلم عن رابر آخر ثم إن الثاني يرد عليه في في چولات كدا، أحسه زى الشعر و الجصايد الجديمة فهذا الشي أستهويه بصراحة.